Mido huwa kuude duddum nder awaji jui ha asawere. Mi do suita bo nde nogas ha dubi heba bandu am heba siwtaare boddum.